Men onlayn xarid qilishni tanlayman, chunki bu qulay va tezkor. Istalgan vaqtda va joyda mahsulotlarni ko'rib chiqish va narxlarni solishtirish oson.